Taku un dakayana, kuan xitité kidanguana nruté ya'á, no kuii noó <hesitation> un, nruté ya'á kué techidoná nruté ya'á tichi, ho kanguana ngueni nruté ya'á tichí té, kana xhin ditá ini dani xhentioná, tichí xa'a kanguana no'o torta nani tila nani no tilá xhinó kuño xhinó nannrí xakikui, teñoxentiona tichí.